Ny sakafo a Israely any da ny fifangaroan'ny sakafo apovoany atsinana sy ny sakafo jiosy Anisan'ny sakafo tena ankafizin'ny olo maro any zany e, da ny farafel sy ny houmous Ny anana vaovao koa, ny menaky oliva, da ny sakafo masàka da tena misy lanja